﻿Kua tembiporu jaenungavi <hesitation> ipere vaera, yande puere vaera ñavae supe ivigui rupi, ani keti mopeti fierro oiva, oimeko kua tembiporu guinoi mopeti ipuere yae supe iman rri, jare jae jukurai opaete ipuere <hesitation> oenduyave, oesayave, ani kirai jokua ápo ombombeuvi, esako kua omoata komo iman rami jaema jukurai ipuere vaeravi o oesauka ani omboactiva mopeti alarma, jare jokurai yaikua vaera de que oime iviguipe ani keti yaesa mbae reve oime jokope metaliko